Agerntinaniii ishin adhaa ishian birrini thamm. dhunga suuni ammo dhub won birrithi jirayyai thaa adha ishia tango yedheni ghaucho culture yedheni matee yedheni dhub aminen won dhibith jirayai akhii ishinii wol rithithu <noise>